Meksiko kam, ko mi wi’ata ɗo maajum, kañnju woni concept ndu wi’ata Dia de los muetos, kañnju woni kolcom finatawa maɓɓe ɗum mawningo e darajaaki yimɓe mayɓe e yimɓe ɓe ngalaa ɗo.